mwalimi <hesitation> apo uswle vunonu ukusomesa avana kwakweli kulifaida, ifaid iji twipata avanu vana vana vanasome, vikwisa wipata imbombo, laza pate imbombo! <noise> uwina va vikukwa vikukutanga, vyiuko ukosipe, unu ujungi akuku akusengie inyumba, kutama panyumba inonu ujungi akuletie labda pengine umfanya kazi, itama ponyumba poleila avakuviki ikuku ikukuterekera uvugare, ikukusukira imwenda, kwasabu alinihera? ajiliwe ukuserekari, <noise> ipita ihera mwiso wa mwezi uwona akute akuletie. Ndiomaana tunokwa ukuta umunu uju uti ndinsomise, impaka apatie imbombo, atakama atusomisye, atakama nipate imbombo, lakini avapate! ulukala lwamwene avatile ulwamwene lwamwene umwene, ulwaku ulwakuitekemera, adave kunyumba kwasabu asomile anave kunyumba imbombo amuge bado najiriwi, napatile imbombo kuserekari, lakini alipanyumba. Panyumba pale imbombo isivomba ivomba kuluhara, ukuti apa ninadimehi, ndipata ikiki, ndine- ndinadimi imene, imene jira ndi- ndipata ifaida ilingi ndinademe ing'uku, ing'uku sila ndidemie ndeti. Lino sio ukuwuluwu uvmuno sila ulwalidimi imene, ibene isi- iyaya iliya ing'uku, anavepo uvusiku, ifungura tu siki sikilotila uku kuolini. Ita umwene aliyaya ademile, kula sio kudima. Lakini unyaruhara uwansu uvundo unsomise, ingufili idima unonu, povosikwilai ilola silindeti iviki vika ikyakurya, pamunyi ivika ikyakurya, <noise> kumie ikilui ilola ukuti ikyarya kilindeti vika amakasi sisnywa, isenga siladimile panyumba, anya- adimile nuluhala, ukuta apamasiva ndika ndindina ndina ama- amasivaka. Ndinakamuli ilita moja ndikusi ilingi, ifaida inyama ndinakusye ndinasinzira labda ipengine isenga, ihera ijo ndipatile ilingi, jindi ndelise ndeti jive nonu, hasa umumunu usi- unsila luhala niwesa ukudima vunonu, ita apande ndinakunge tuwo kulu uku ukumbe kuli kupolini, jingisya kuluhara tu, <hesitation> ugwava uona jirya vunonu, ukwasabu uvu ukungire tu jirya jimalile po ukungira pala mundeke. Jirya tu pala jisunguka jirya pala tuku. Uve kumie uhudula, uwuja najo kunyumba, najikwiti, lakini unyaluhara? anauhudulukwa, kunyumba andaile ikyakurya tayari, ikingezie jiza ikyasyadu, <noise> avikire panymba <noise> pyaisike kunyumba ikujipa ikyakurya, ikujipa ipumba avikire ipumba. Amasiva ona akaumile morosu <noise> ikusa amasiva gala ipatie ihera. Ndiomaana tunoku umunu asome, lakini, uvasomile, ikunanga ata june, ihera isipata sila, ita ndikumbukira avasee kunyumba, syasivavie vasee <noise> iwesa uku avo nindekosipa apa ngundala labda apangasuwe, au ubaba asue. Ita mwe wakasee kala kalikene pala ngu ndikatole, ndika- ndikavike panyumba apa, ikulu iku- i- i- itola ikumbika kunyumba jamwene ukwitama, ikwanza ukundisa palavye kumfanya ukundisa umwene alikumbombo, une ndikwendelea ukutama pala. nandiomaana nandiwesa ukuswa mapema. Lakini kama umunu ununsomisi, umwene ikilondile uku kivombela isinoko uka kunyumba nikumbuka, ukuta avasee vala virya kiki. Lakini umbu munula unsomise ikumbuka avazee ukuta amma, ubaba ansomise <noise> ukwansisa ilyakwanza, ilyaviri ilyadadu, impaka sike ukus- ukusuo, <noise> aka, <noise> impaka ndipatile imbombo <hesitation> <noise> uju ndiukumbukage, <noise> kwahiyo uwoni ikukusungira imwenda kukulie imwenda kusiung'ie, <noise> kwahiyo hata, hata amatamu gala uona matamu nakikwisa mara kwa mara mumana, kwasabu iki wunokwa wuwu kivunokwa ukukuletera, ave kuve umfanyakazi, ukuti imwenda ilelo akandile mukusuka akuvye umfanya kazi, isuke imwenda, a- anike avikire kunyumba, ikyakurya terike pala pamunyi, ikiliwukabie kumbombo kiliuka, avikire u- labda undala undala alipanyumba pala, unkuvango. Ikuneleka ikyakurya ndirya, kune hata amatamu gala na- na- nanditamwa, kwahiyo ndio maana wona avaselange vitama sana navisu haraka, kwasabu vitama panunu avana vikuvatunza, <noise> sasa ne avange avange navitunzwa ndiomana visya haraka visaaka, munumbula ukuti mwe ndio kolile avanda, linu kwanini ndiolile avana akini kiki mbona navikununz, nusomisi. Vikikilindila tu ukwa kumitawa vikilibila kusilabu vikinywerwa, alakini kukunyumba, ilonda ikuvikire navi- vi- vi- vinse kunyumba, itola ikwibate ing'uku iba kukusa, jumbine ukwabie kunywera tu, hino ukaiyo uwona uve vevu kwanza ukusaka, ukuti ili ulikujiki ipikiluka, ikwikubate ing'uku, ikibate i- i- imbwa, ikwibate imene akakuse avukage, au itongi ikwingira munyumba nkati witola amasebele. Abehe ukuksa, apate tu akahera kakunywera tu, lakini uvinsomise nikehevo, ununsomise ikuku- ikukutanga ukuti umwe umba ubaba, <noise> ansomise mwe, <noise> impaka impaka ilelo iji ndipatile imbombo ndiajiriwe <noise> au ndidimile isenga isi ndidimile imene, isidimile keki, ndidimile ing'uku vunonu <noise> uva- uvanangile vibaba ansomise, <noise> kwivoni ukutanga, <noise> kwe ndiomaana twita vilinokwi umunu kunsomes, ikukutanga vunonu. Kwahiyo twivanu avange twiswa haraka <noise> kasabu jakusaga <noise> ukuti umwana uju, <noise> ilinda kusilabu, inywa ive ihera ukwipata nasi nivoni nikwerewa ipata nda, anakiliwe ukumie inuka ikyakurya ukyu- ukyu- ukyutengeni ukyuto ukyulondile vi- vinsee kunyumba. Anone nuteriki, ikwani uweze kukutova, kwasabu nukwalie <noise> abie abie ukukwinywa abie kuvanine asinyue, ivivo kunyumba inokwalie <noise> anone ikyakurya amuna, ivi kama undekire umama kunyumba ivi uwese ukiwibala kwamama tuve. Ukuti aundinokwa ikyakurya ku itumia ingusu, impaka alye, lakini uvo nsomise nike hehu, ikuku- ikukusaka ukuta <hesitation> umama ansomise ubaba ansomise, avasee vansomise. Ndiomaana bdita ndinokwa umunu uvu utwavandu ukusomesa, ila avange, iwona ingie munyumba aisilati imwenda igya- igyamama, kama avenza, ikwingira umwenda ugwamama vonumama napali, ikwingira ilonda umwene ununu undo unnonu kura, ihisa, ikiswali ibahu kukendera kimitau ukwinuke umwene. Kama dimi <hesitation> ukwi- wesa okuve ikwingira jirisate isuruvali, iji ndivikile une munyumba ijakuti iji jindi iji ndijakuswala une labda pandingu. Unatolile muna munanyime ikyakurya, ivi ikwisa kukuweza atime iwi- iwisa ikuvahesera hata ikyakurya, anone ihera nalinajo ikwisa kunyumba hata kulonda ihera u- uwikire sehemu gani. Ikwingire hata kuchumbani kweri umwana, ile- ilonda ihera pondivikire ndinsasi, kwasabu nunsomisi inokwa i- i- ia- i- i- ilinda musilabu. Lakini uve unsomise, niwese ukulinda musilabu ofyo ofyo, niwesa ukubya uku- ukulinda musi mumanini mumumu mumanini muvikenda kenda ovyovumu, asume unsomisye ikumba ukute ava- ava- avasai avandi vansomise, ikumbuka ukuletera, ikukuletera ikyakurya, lakini uvi nunsomise ikwisa kuwitsila, ndiomaana ndita une numwe, lumilo nukulusomesa avana. <noise>